Bá á nrəg wuī nī bē shiú a jī-laī rí. Bəg nān t’əngh- n rəg jak bəg hūní zəun-ʒəun: marē ʒəu kōn ma má bād, n rəg shá-shár a khini-wanh rí, n rəg yá jiri bəg ba sán waī bē shu a ji-laī: ʒəun-wān-ʒəun bē-shiú atau bəg funi-ƙaú wú. Aké yau bē-shiú ataú bəg funi-k’aú aké funī-k’au maré a ne bu bəg pinú a kùrúmān mām kō nəm. A wú wūnō á bəg pinu̍ a kùrúmām mām wo nəm, n̄ kā bəg búsaú wu̍ nəm ké funí-k’aī, wūn-wa bəg pinú a kùrúmām mām kō nəm kú ká-h bəg bú sau nəma ké funik’ai sə ná nəm bəg jàná-janá bá á kùrúmām yī naá. Bē-shiú a sán-sán á n jak hwá məri wánh bəg funī-k’aú wán ké awú wúnō, jan-hah awú khinī-k’aú ri – ú yi wúrwa á kùrúmām ʒək n ʒə yī wú, ú jana-janá ba krumām hō n hō yi wú. Ú yí bá wá wú ʒəmə, ú yí bá janá wú ʒəmə, ú yi sha-shá-í, ú yí sō á bəg má sə ké yaú bəgkini baí. Amá yí bəg bá sə shə nəm, bē-shiú wu bu bəg funí-k’au wú rəg tak nəm ʒagk-ʒagk. Rəg sá àgǔn mpər abō mən rəg waī bē-shiú wú bəg kyə’wu bəg wá wú bú bəg jàná-wú rəg dōd bəg t’əngh. Rəg sa rī agūn mpər abō mən rəg ʒam á bəg rəg sə b’aī jirí funi-k’au n rəg shə aké funi-k’au n rəg sə fən bú nān t’əngh, a danā yei bá n rəg waī nī ba n rəg waí ní bē-shiú a ji-laí rí, bē shiú bəg jaú-khini-kàmā-anōu a má shə aké noū pīnú ʒəun rí, n’əngh bəg jaú-khini-kámāwu nai bam-ī bá ná a p’aí-h máng, dàún á naú bōmp’ m-í bá na á p’ aí-h máng sə shə rəg mǎd bū nāng t’əngh. Naī bōmp’ mi dir ré pini-pini “ aʒəu rəg rə?” Jibə ʒək kú bəg gbámā nəm daún ammā yé ya bō avəri mpər gbān ‘wú rí, bəg ʒək k’əb bəg naī bōm’í ní bu-ʒəun māng. Jibə, n baī dēí-í k’əngh na hinī bəg mang-bəg sə yaú bá fād káng anōu a ján̄ bəg pā vō a bō yau̍ nai-bōm’-í gbām-gbām. Naī-bōm’-í sə shə ka-h sá rí bəg gba-hō janá-janá rəg beī ʒō rə pəna – jē jana-janá rəg fak bəg sō-nh. Wān ké sá rí wūn ma ʒəu rə ré wùrú, kú ʒəu n ʒəu shī wō a mərī-pəna n bōmp wú naí – aʒim, n dáng kú ba a kú rəg sá. Sō á kú rəg yá naí kú b’aí n bōm, wú naí, a rəg wāngk ku nōu, kú p’aí ʒək khíni rəg yahwaí ré jiní n’əngh má bu bəg jaú-khin̄i-kamáwu ma shí ayaú aveú n rəg bōm-p diri naī sansán, ayak’anwú rí-bəg rəg dáng yí vō bē-shiú wú san-sán, a wú mpər á yí bē-shiú nəm bəg á gūn’mpər. A wánh kú kənhinī asə shə máng- bə-shiú a sán-sán gbāp bəg bē-shiú wú nəm bəg janáʒa-wu, a rəg nōughn sō rī aké funishūmen jiri kaī máng bē-shiú ajǐ lai á n’əngh bəg janaʒawu bu bəg agūn-mpər rəg shí rī háhn bəg rəg fak dōdrí wú-anoū mpər kahn rəg fak dōdrī wū rəg kú ʒəm a kù-rəg fām bā ke rī máng sə daún a mpər ma rəg wa mi-ī, amma wá mi-ī n bəg b’aī fā- rəg ake bē ʒəun ā tak – tak ʒān wān rəg wūd drí nəm swár-swár, ma k’əng ʒəu wō aké vák n ʒəu ʒəu kō avərí a rəg baī bəgkiní, ma gbád mpər-ʒəun a sháng-sháng máng, ku rəg ʒa kaī n pāp hō aghabá kaī, n mn pān ʒōmi-ī wānh. Ma kanh-í gbád mpər-ʒəun kú rəg fām rī bē wành rī-yaú a ku rəg yá sə shə, bəgkiní tak máng, kú ya bəg bəgkini baí nəm. Sə na nəm bəg bē-shiú. Anoū ā n’əngh má bəg agūn mpər shi bē-shiú, bəg fāk dōdrí bẽ shiu bəg wú trí, n rəg fak dōdrí piní bəg ba a rəg ʒō trí, bəg beí ʒim bəg ʒəu d’əgh wú máng. Anōu bəg má kyēn kyēn n gbād ʒō mpər-ʒəun ammá sá bú daún ashə mpər á slú bē shiú ají-laí bəg agūn’mpər jiri kaí mang agūn mpər sha-sha’í bú wú tri bē-shiú a san-san ʒəun ka-hn səyeí a rəg sə shá-sha’í bəg agún’mpər a ma d’əgh bú. To̍, shá-shá-í bəg mpər ammá d’əgh bú bəg wūnʒawu, ammá d’əgh bú san akhə-hiní n bē shiú aji laí. Akē shə kán h tú jibə t’əngh aké gaú ʒau ri. Jibə sə ha-hn wūnzá bəg má d’əgh bú, a bəg shád rəg yá kú ʒō pə-n, n rəg hwak’ku̍ nəm, n rəg ku̍ kō a məri pən, n bəem rəg hō bá bē kaí sō mpər ba sə bō mēn rəg bē, n rəg yá avərī, n pyák ʒa’ku n ʒə rəg hūm vərí bəg yá máng ʒə’ku n ʒə rəg hūm vərí bəg yá máng. Sō a rəg kād ba, baī mpər shə d’əgh bō d’əgh ná wān mēn rəg kāp kwaī mpər trí ré? Anōu a ma d’algh bú a ká-hn rəg daun byi, akáng daun byí bá ba-jana-janá rəg kōn aké mərí wān rī. Bá-janájaná rəg kōn akē məri byí-ha-n bəg rəg kōn jirí bú nān t’əngh. Ʒəun-wán-ʒəun bəg rəg kōn jé á bəg rəg d’əgh awuní a bəg rəg jak jaú yeí, ʒəun-wān-ʒəun bəg rəg kōn jé bəg rəg tād awana-byí asə shə, awana-byi asə shə ba bēn-rəg-bēn bəg ba mana bēn mang, abaní kō hiní ma ya myé shí ʒəun trí dōd, kyən ʒəun rəg kō vərí, a d’gha-bo sə ná nəm. Ā wū wūnʒa a dꞌgha-bo wun ʒawú d’gha bō a shād ya ku ʒō pən bā máng Mpər huwub bəg n b’eí shí kū rəg aké mərí n jak bú t’ar-í rəg aké khíní wǎn rí. Ń má tād tād tād n̄ ʒān ʒān ʒān hō awanā wān-h n hō wūd rəg vərí, k’əshāní dáng bəg janáʒa ré ʒəun máng, k’əshaní káng bəg marē a ní rəg, káng bəg jańa rəg, n káng bəg janá ʒa rəg, n káng bəg noú rəg a bá pá lák anōu wunʒawú má d’əgh bú, kən yá ku ʒō pən, a’k’ə-í ʒō shí wō kiní, ak’ə-í ʒo shí – ku yi ba amu ʒəma n’əngh. Sō a bú má ba awú avak máng, kú yí nəm, kú rəg wāb wō rí-amma shí bē-shiú daun ashá, n sá wūnʒá wú daún ashá asá shá bē- shiú a ji laī a jibə ʒim jiri-wān-h. Ī waí aké bē bəg shə yí bā kād ye a məri-pəna rí, shá yí bā mād yé, bú bəg kuku-yí bā kād yé a məri-pəna, hūwūb səyeí n ba awúnú nəm, hūwūb kùrúmām bād hō bəg rəg nang <hesitation> bəg nir ma ʒəu naí wúrú bəg rəg bād naí ʒān noí-í. Bəg má kōn rəg akē fárí ʒān noí-í. Bəg má kōn rəg akē fárí ʒān noi-í n t’ək nōu rəg, a danā yei, bəg ma ʒá na daun a bəg dād noi-í n wá ʒān noi-í bəg ya abō dād noi-í shí, n rəg gbān nú wá, bəg rəg shə abō tūbā, tūbā khini-janú, khini-janú-ń rəg shə khini-jaú khini-jaú sə shə, bəg rəg wangk na diri yeí, n rəg lak ná jiri bu ba’ ʒə noú n ʒək n’əgh yád ʒō pən á ré yaú wān rí. Bəg buʒəun a baī-baī rəg kar akē nōu máng. Bú ʒəun wūn ʒəun má dwak n yé nād na ʒə bu-ʒəun abō mən n ʒə b’eí rəg kād, bəg má waī khuní-nou, nōu má dān shí máng bəg rəg shād abō moi-í shí, bəg má shád a moi-í shí bām, bəg rəg bād naí á khuní-bē k’əd nəm naī-wuni n hō aʒān, n ʒən bəg bu ba shə tak nəm ʒak-ʒak ján ha-hn ī ma wní ʒō bō ba bəg shə yǐ, bəg kuku-yii vō bē shú a bəg shə, ī b’ eí dāng ī rəg shə ha-hn vō wān máng, wān kē í é nák <hesitation> sō á kukú ye ha-hn səyeí, sō á sha-yé ha-hn sa bu nəm sa nəm dōd yí t’əngh asə bē-shiú a jilaí á y í ʒəmo ʒəma, a jibə ka-hn ʒəma-ʒəma. Bəg yí a ré tām há-hn fād baí rəg rí, wūnʒawú ʒəun ma d’əgh bú nəm shi-nəm kú nád ná gaú bē a kú vəg tān k’au, n rəg tān k’au ha-hn n rəg gāg bú a ké noǔ-wan-rí a rəg b’eí hah-n, ján hahn wūn ʒawú rəg b’eí jirí k’au-wú, mp’eí rəg dāp ʒō dāp abō khuní – kámā “mpər sə bá aké k’au ha-hn rí ré? Mpər bá aké k’au ha-hn rí ma ré? Ń rəg pōt naī rí, rəg ʒə sō rí, ap’eí rəg ʒəu ku ʒō ré ʒān. Jibə nir j shí bē-shiu na nəm ba yé máng bē-shiú a san-san ake bəg-mmī rí, a n’əngh sə fak dirí, a n’əngh yi bē a bú ma rəg tú diri yeí trí, máng u yí bē a bú ma dōd wunʒa wo tri. À sō sha-ī-sha-í n’əngh sha-a-ʒān, ma káng sō bəgkiní baí a yá kú ʒəu ʒəu mú u b’əgk kú. Áké bəg-mmí rí ashə bē-shíu a sān-sān.